Kalo tamang-tamang dong pernah dengar marsegu, kotong orang ambon bilang itu binatang satu tu memang akang paleng kalabor kalo malam-malam. Barang beta mo carita satu ni. Beta pung om itu dia punya tanamang kang di kabong ini. Dia ni setiap hari bamarah, barang binatang satu ni, marsegu ni akang sasadiki makang dia pung papaya. Akang sasadiki makang dia pung papaya. Dia bamarah sampe. Padahal komong tau, dia su bungkus akang deng palastik baribut, supaya akang marsegu ini seng bisa makang. Padahal seng, akang bala sa. Marsegu, kalo seng kalo tamang-tamang dong kalu di kotong kampung itu kalo musim-musim mangga, musim-musim sukung, itu tu komong kalo pi bajalang cari sukung komong liat sa, akang su hantam itu. Akang su makang la su angka kas jato. Tinggal komong angka jua mo. Komong angka, buang akang pung bakas makang itu, baru kamong bakar. Itu binatang satu itu tu Orang ambong dong bilang akang paleng menjengkelkan. Paleng apa, paleng kalabor. Binatang satu itu. Tapi bukang binatang itu sa. Ada satu binatang yang kotong di malam hari tu kotong paleng taku akang itu <hesitation> barang orang tua dolo-dolo bilang kalo barang binatang itu akang pung suara, itu ada satu tanda tu bahwa ada orang sodara-sodara dong ada yang maninggal. Mangkali tamang-tamang dong di kampong mangkali ada kepercayan-kepercayaan bagitu, kalo malam-malam jam-jam lat bagitu ada suara-suara burung to, dong bilang akang itu burung orang tua-tua. Kalo di kotong kampong tu bilang akang tu burung orang tua-tua. Kalo akang pung suara, suara ilang-ilang, a itu brarti itu ada orang yang maninggal. Tapi kalu burung marsegu yang ini ni, jang bilang akang lai. Akang tu paleng kalabor kalo malam-malam. Kalo komong, kalo tamang-tamang dong kedapatan barang-barang bagitu, bala akang sa, bala. Lempar ka, tapi kalo kotong orang tua-tua bilang seng boleh barang Kalo lempar akang malam-malam tu kayanya seng boleh soalnya itu takutnya kana orang tua-tua, to. <hesitation> abis itu, abis marsegu, burung hantu, yang tadi beta bilang itu yang suara ilang-ilang itu tu akang nama burung hantu, tapi seng tau e kalo tamang-tamang bilangnya tu burung apa.